اكثر مغامره في حياتي كانت رحله في التخي-التخييم في الصحرا <hesitation> قضينا ليله-ليله تحت النجوم كانت تجربه مدهشه. هدوء وسكينه في الصحراء مع صوت النار والدخان حق الشواء ا.ه-يعني خلتني احس اني قريب من الطبيعه, ايضا <hesitation> كانت <hesitation> كان يعني عندنا وقت رائع مع اصدقاءنا ,وهذا زاد من متعه الرحله.